Pos la fiesta más anombrá dela que me recuerdu ara mesmu d'Ilranda es la de San Patriciu, que vien a comemoral la infrugencia que tuvu él ena isla esta, qu'ellus la mientan la Isla Esmeralda, sedrá del verdi craru. Hormi cuentan, San Patriciu tuvu pallí muchas hazañas i hizu muchus milagrus. Izin que hondeó las serpientis, enque en ralidá nuncu las uvu... Güenu, i tamién la costumbri del trebol, que pahi que hue que San Patriciu lo gastó pa esprical la custión dela Santíssima Trinidá. I tó estu es la propuesta pa bebel cerveza, que es la su horma de celebral.